Hindäohvõrdaminõ abieloh ja armastusõh? No iks om kah tähtsä. Sa piät tõist iks niipall'o hoitma, et tõõsõ hääs ohvõrdat umma aigo ja energiät ja tähelepanno ja – väega loomulik asi.